uuni mbukagira thaa kumi na imwe cia ruukiri. nkathaamba, ndarikia kuthaamba, kintu thaa kumi na imwe na nusu nkeethirwa ngwikira nguo, nkaumaara kwaa nguku ciakwa biakuria. ndaarikia gwikira nguku biakuria, nkaraga nthiguru nkanywa chaai ruukiri na nkaibangania mwanka thaa ijiri <hesitation> baangi bakiuma beeta ngugine ciao obichine, nani nkauma, ngeeta muundene jwaakwa na riria ntiitite muundene, muntu utwititie into bia kuria bia biashara, ngeeta nkamwikiria o naaria ari. Ngatinda ntuku iiu nkathiurunkia, ndathiria kuthiurunkia ngeetira muundene, nkoona natia guukwenderea baria baiku bairita ngugi iriku. Kuringana noorea nkwenda nkamenya iimbi ikwendeka nkagura. Ndakinya thaa mugwanja, ngeeta guchoa biakuria nkarea <hesitation> nkanogoka, thaa inyanya ngachoka kairi ngategeera ngugi iria ikwenderea, kethira i muundene na kethera i biashara eekwa nkathiurunka neo, gwakinya thaa kumi na imwe baangi bakiumira ngugine nani nkaumira nkaana gwakwa. Na riria ntikwenda kwaana, no nkurukire o aantu kwethea kwina mubiira, ngeeta utega naa akuru bangi botega mubira uria jukuringwa, nkaigua uria ciaca ikwarangua kidogo nuntu ntiumba ukara nyomba ninka. Riria baangi beetire ngugine nai no mwanka nciie shughuli. Kethira guti muuntu ari nja na utiuungi nkuthithagia no ntindaa nja nka mako nka nka nka nkoethira ngwikiira ngufu ciakwa biakuriu okari na nguchiaa ngukundia rauji na kumenyera njaa iiuu kuringana na urea ikari kwou uuni mbithagirwa ndi na ngui ya kurita kuuma ruukiri mwaka ogovo kuuma njumatatu mwaka njumamosi ntuku e kiumia ekinya kuuma thaa ijiri ngeeta kanisene nkauma thaa inyangachoka bwa nja nkanogoka kwikinya thaa kumi nkauma umara ngeeta ukethia ukuru baangi naau nkioa urea baukara na nkiigagua urea kureere ntureene na urea gukari buungi ikwithirwa kwina mantu jangi ja ntuura antu rimwe nibeethairwa been michemanio niuntu bwa ku bwa ukaria kana kwi maantu jaamathuku jakarikito ja ikue itwitaa michemanione jeuu ngakara ku eethiei michango ikuthithagua tukathithia twaatethania turi amwe itukaragia ntuura yeetu tukimenyeraa thiiri iri ku kwou umwe akeja kwona thiina utuku akaringa kinya ja miundene nau nduuji i cia gikundi kwou gathu banganagia kethira kwina mantu kuthithia tukathithia kana kethera i nkache ikuritwa tukarita nikenda. Twomba gwita bwega na uu niu ntuku yakwa iithairwa ikari, no ntuku ya kiumia aki ntitaa ngugi nirio mbitaa kanisene na ndauma kanisene ngachoka bwa nja kana ngeeta kuriungira acore baakwa.